כנפעל נכדם חמש איימ פלאוסבוע וכל נהאר תלת סעאת, חית האד טאוריקה כתחליני נכון מונזם ומנטעבש בזאף נהאר וואחד. אלח'דמה אליומיה אלקצירה כתסעיד אלעקל ייבקע מרכז ואלבדן מאיחסש באלארחק לקביר, ולקין אלאוואחד פי חמסיטאס סעאת דיאל אלח'דמה כתכון סעיבה בזאף חית כתכון מרחק ומכתדרש תעטי אטעף מאענדכ, אלח'דמה מתעובה זינה כתחליני נכון פעאל ונחפד' עלא תואזן בין אלאמל ואלחאיה אלשחסיה דיאלי.